Enu ke yeanyo tso nyɔnua ntsia alo nutsua ntsia,, gbãtɔa kpoe nyi lɔlɔ. Lɔlɔ. Nuƒo yine evayi le ƒo ne amea mea ye adɔ dze shi le be ameya exɔ ye be nya. Enya xɔxɔ na woa, ye mee anya be amea, elɔ ye., yeate yeate ɖe faa. Lɔlɔ kpoe ƒo ta ne nuɖe kpekpe. Ne amea gbe lɔ nya wò kpoa, lɔ̃ ba le nya wò ye mìa nɔ ƒo nupo tsaƒe avayi do dzesi ade nɛ. Ne mè-ne mé lɔ̃ wò oa, mate apo nupo kuwo kaka ado dzesi ade nɛo. Ade kudo lɔlɔ, yenyi nuke wó dzeashi name tsaƒe ne a agogo amea, agogo ame. Nɛ me do dzesi ade ne- lɔlɔ ne amea oa, ma ado dzesi ade nɛo. Parce que ne menɔ du ku amea oa, mete ya- meta ya wɔ nu kudoe ɖe. Ne elɔ wòa, yeayi egbɔ. Mikui mía po nupo. Nupo popo mea, ye tsaƒe ado dzeshi ade yi ne le eshia. Ye bea vayi wɔ nuɖe, avayi gblɔ ne-ɖeke be ɖo nya ŋutsi nawò ɖo, réaction gbɔgbɔ ke be xe ɖo enya ŋutsi ne wòa, gbɔgbɔ ma ye ado dzeshi nyaabe ameya, be elɔ ye. O melɔ yeo. Donka ne agba yi ebgɔa, la agbɔdzɔ Ne ma agba yi egbɔ oa, ne aɖo <hesitation> dzido ne agba aɖo dzido ayi egbɔa,, wò ŋutɔ anya. Mehiã be alɔ me anɔ esi alo, ela nyi ameɖe, ame kɔkɔ ɖe anɔ teƒe ɖe doo yeo, gbɔgbɔ yeo dzena shi ma ame, ade yeo dzena shi ma ame ye wó gogo na ame. <hesitation> Kpɔɖeŋu me, ne enyi be egogo amea ye epo nu nɛ, ye be kpɔ be ɛ, ye gbakuwò ye wóa te azɔ dzroa, ekpɔ be elɔa ye vɔ, yekui ye woa te zɔ dzroa, ela biɔ nuɖe tso gbɔwo. Ela biɔ nuɖe tso gbɔwo. Enu ma wò biɔ tso gbɔwoa, ne elɔ nɛ kpoa, mikui mía zɔ. Ne elɔ nɛ kpoa mikui mía zɔ. Ela biɔ nuɖe tso gbɔwo, ne elɔ nyanyawo kpoa, ela biɔ nuɖe tso gbɔwo be enu yakea woya elɔ awɔe ne ye ma. Nenyi be ekpɔ nyɔnu dza ɖea, ewò nustu ekpɔ nyɔnu dza ɖea, gbãtɔa ela dze shi nyikɔ, adze shi afike be tsoa. A dze shi edzu yime ne be tsoa, adze shi du yime ne be tsoa, adze shi aƒe me ne. Aƒea me mi ya vayi dze shi evitɔ ku vinɔ wó le. Ne edze si vitɔ ku vinɔ wó vɔa, vitɔ ku vinɔ wóa, ne gbeyigbe ne ele nyɔnua tsɔ vayi dze shi aƒe me kpoa ye kpoe woa tɔ nu hlehle na wò oo. Me ye kpoe abiɔ tsã be <hesitation> alo yea gblɔ ne vitɔa wó be <hesitation> mìa via maɖi loo kpoa yea kplɔe dzo o. Eyi ɖe, eyi ve, eyi tɔ yele kpɔ be dzilawo le do dzesi yea. Ema sigbe be <hesitation> ame gã wó gblɔ na be efiɛ dodo. Edo fiɛ ne nyɔnua. Fiɛ dodo ne nyɔnua ye nyi nuka? Ayi nyɔnua gbɔ le aƒe me. Eyi ɖe, yi ve, yi tɔ. Etɔ ma ŋutɔ tsã, ne lɔlɔa lia, ne mí me tsi dzi le mìa ɖokuiwò me oa, yeayi plusieurs, yeayi gbogbo ɖe. Yeayi gbogbo ɖe, ayi ŋutɔ. Eɖe, eve, etɔ̃. ene, kaka tsɔ yina kem, tsaƒe ava kpɔ vitɔ wó be na ɖe, alo yea biɔ nyɔnua be na ɖe yea te yi kpɔ etɔa wó faa? Ela be ɛ be wò ne vayi kpɔ ye tɔ wó loo. Ne eyi ɖe vitɔa gbɔa, ava yi vitɔ gbɔ eɖe, eve, agbaa vayi. Tɔ gbɔa mea, ye abe an be leyike yele va wóa gbɔ ɖoa, nuɖe ŋutsi ye yele wó gbɔ va ɖo. Ye nyi wó via. Ye dzi be ne va nɔ ye gbɔ, ye dzi be neva nɔ ye gbɔa, an leke ye wóa wɔe ɖo atsɔa de ashi ne ye mɛ? Ye vitɔwó la atsɔ egbe ta ɖe ade ashi nawò. Ne wó tsɔ egbe ta ma de ashi ne wòa, eyedzi yeazɔ aɖo. Shigbe be wó xlẽ na aha ne ame. Ne wó hlẽ aha ne wòa, aha mawóa ye adzi atsɔ vayi na dzilawo ye dzilawo wó anya be wò ye gbɔnɔ yewó be vi degbe nyawo. Wò egbɔ nɔ yeo be vi xɔ gbe le yewo si nyawo. Tsae ne. A- aha li wó ahle newò yea vayi dzi axɔ va biɔ nyɔnua ŋutɔ be ta. Aha li wó ahle nawò axɔ va biɔ nyɔnua ŋutɔ be ta. Ne wó hle aha mawó ne wòa, ye tsaƒe atrɔ yi avayi dzi aha va, atsɔ va na dzilawo. Gama me tsaƒe ele ɖe nyɔnua yewan. Ye dzilawo kpɔ be nyɔnua yi eva dzi le yewó gbɔ vɔa, tsaƒe mì kuwó mìa tsɔ azã a ɖo. Ewòe aɖo azã ne wó oo, wóawoe aɖo azã ne wò oo. Nyɔnu ya me ɖona azã ne nutsu oo. Ewòe aɖo azã ne nyɔnua be azã ya lekea, wóvia be wó dza va wɔ nu yike leke ne loo. Tsae wò ŋutɔ atsɔ va sizi. Ne etsɔ va sizi le gbɔwa kpoa agba ana vitɔwó anya ɖa be ɛ be wó via, be edzo va ye gbɔ loo. Nene yeo wɔnae yema. <hesitation>